A m'pias andé a spas, andé marcé ën muntagna u lezi ën liber u vardé la televiziun, m'pias propi sté sür sta sül divano a vardé la televiziun, i film cun me omu e mi maznà e esi tranchile